Ah ndikkinami mi yaha dow mi laara ko woni ton dow mi nasta nder ndiyam, ngam dow do be yahi ton sedda nden mi yidi mi anda no totton woni amma nder ndiyam mi andi no nder ndiyam woni koda mi nastai mi joodi haa nder amma mi andi.